T'sedyut wekxë këxpë jech ja abëkam porque oy bi'i okyanyë nyaka jawëy jue yëm dunëp abëkëp este jue jawi'im muk mot'sëp ni'iy, cebollin, mëdë t'saj kët'sixë jadunt's myaj tësëp wekx këxpë manyt's t'sëdyut myaj mëkabëp jadut's myoj wa'atëp jadunt's kanyëp.